Busa ia la, ala esa kokolak no esa so na ala pake bafan na, ma ala pake didon na fo lamanene, ma ala de'i pake panan al. Pake bafan nal so na laho, ma latudu mata panan, ma langgenggengok ikon al, ma langgenggegok aopan, boma ma esa ne'i esa fo ala sanga lafada halak ndia, ma ala pake de'i bok bo.